Duka puan, fum n tari yaarum kuga la yaarum zom dugera tari yima yima mɛ. Se'ere n sɔi la, fu dia la san ta bi'igɛ mɛ gee ti fu nyaa ta'am dikera yaarum kugere la ita bini, la ta'am ni ta basɛ mɛ ti dia la puan la yaarum la ni gãarɛ la bɔberɛ bii la wuŋɛ la bɔberɛ ka si'a gana bɔberɛ ka si'a yele yele wuu dia la san dagena disɛka n ani kinku'a magesɛ wuu ziirɔ. Amaa, la san dɛna la yaarum zom ti fu iŋɛ ita fu dia la puan, fu ta'am gurege bii lebege ti la paɛ bɔberɛ woo ti fu nyaŋɛ leme baŋɛ aai, yaarum la wuŋɛ n dia la bii yaarum la, la ka wuŋɛ. La me n kelum dɛna yaarum zom la, fu san dugɛ dia la ba'asɛ gee ti yaarum la ta dɛna la la ka wuŋɛ mɛ, fu ta'am kelum iŋɛ yaarum la mɛ ti nɛra woo iŋɛ yugese bii iŋɛ a dia puan ta'am di. Gee, la san dɛna yaarum kugere fu kan nyaŋɛ dikɛ yaarum kuga la iŋɛ bini. Beni zuo, yaarum kugere la kan nyaŋɛ bɔɔgɛ tɔtɔ bii yaarum zom la ti fu iŋɛ yugese dia la puan ti bu wan nyaŋɛ bɔɛ tɔtɔ ti fu wan nyaŋɛ dita fu dia la ti la masa.